Ko ɓuri heewde e kulle ine jogii gite. Ko noon won kulle ɗe ngalaa gite. Won liɗɗi ngonɗi e maayo ɗi ngalaa gite.